Reloko oyere räri tenonde eh oyere jare ojo omomarka guinoi reta hora, numero mbae horamakova, jukurai oime guinoi eh hora yae supeva jaeko arajai, oime guinoi arajaimi jaeko minuto jare arajaiasi segundo